Kamaradiko marin̈y za feky, zanako, misy aroe àby izy irô, raiky <hesitation> folo amby taon̈o raiky valo taon̈o, avy eo vadiko, izy eo aminy <hesitation> telopolo raika amby taon̈o eo, ary zandriko koa zen̈y ten̈a kamaradiko be a izy eo aminy roapolo valo amby taon̈o eo izy, io ten̈a kamaradiko.